إذا عندي فرصة أشهد أي حدث، بختار لحظة توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعون، هذا الحدث كان خطوة مهمة نحو السلام في الشرج الأوسط، أريد أرى كيف كانت الأجواء والمشاعر عند التوجيع، وكيف أثر ذلك على حياة الناس في المنطجة، السلام له جيمة كبيرة، وأحب أكون جزء من هذه اللحظة.